Tempere cho wan do amni pan anyalo maada jamala sumgulat doona akunde ko 35, ko 36 ben hangi, den den beti om mabu, doona 34, 33, nye nye jamala sumgulat sumgulat doona si uta kenan.